Sushi om asi, midä ma küll ei olõq esiq tennüq, aga kimmähe plaani kunagi. <hesitation> Ja tuu jaos piät ostma ma kimmähe merevetika plaatõ ja piät mõistma ka säänest hääd kliipivät riisi tetäq.